La kuro’ xen júu kiee’ jyn xii’ la kuro’ xen júu kieera jná dsa my güii e la lɇ náá’ra la lɇ e ma re iéna i ma re li líina e ‘nⱥ’ ú’na o mali ‘nⱥ’ my kiäna o li ‘nⱥ’ dsóo kié’ jy xi mýy xa köö e ‘nⱥ’ re jmⱥⱥra í’ o xa jmýy e a jia’ xi dsina kö e dse lii e fáá’ra e dse ku’n dse lé’na a jia’ nera míina e jmpi’ lɇ e ja yy a jia’ nera míina e náá’ ‘nⱥ’ ejöba e e e xa jmýy e <hesitation> e e dse llá dse ín e dse kú’n dse lé’n dsa jö jia’ re ti’ wɇɇ la jy júu jö ki ajia’ re tíi kiééra a jia’ xi dsína a jia’ nera ki la’ lɇ my güii re fáá’ra la’ lɇ e ajia’ nera mare tý jmýy e ti kána e lɇ la’ <noise> i a jia’ dsoo dsira e náá’ e xi xen i dsóó’ o e dsaáána míina e jmí’ wé’ e li kiä’na ú’na e jmí wé’ ñoo lajy ii elɇ i já’n xii’ o já’n xiüü xi li xen xiüü o xi jiá’ li xen xiüü kieera e nɇ la jy sún e jiá’ nera a jia’ dsoo dsira la nɇ ‘nɇɇ’ kö í’ dse dsáána jná e lyna jná e bii ga dxii u kuru’ e e la jy sún e lɇ la’a jia’ ajia’ dse dsóo dsira. Gaaa dxíí kieera jná e relyna xii’ e re lyna dsa my güii e re lyna júu kiéé’ e ‘ná’ li xen ú’na e ‘nⱥ’ li xen guⱥ’ júu kiee’ a jia’ <hesitation> a jia’ dse dsóo dsira e jö ba e e ekie’ bi dxó kieera kö’ e ekie’ lajy jöora ú’na i i my lⱥ á’ kiä’ ú’ my la xen jyn jöö my la xen dxáaá my la xen e ju’an kie’ jia’ ñí, juá’n kie’ jia’ kuíí ú’ juá’n kie’, ka dsóo dsí jmpi’ re lɇ re guⱥ la nɇ lɇ my güii júu kie’ ma re kü’na ma li xen ú’na la nɇ ‘nɇɇ’ kööi dse dsáana jná júu nɇ e kie’ ejö, laku xen júu jö, ajia’ dsoo dsira e jmí lyn úu’na a sa´n a dxí’ a a jia’ tyn lajy e rellⱥ’ e re jmⱥⱥ la ku mý o tyn mó o tyn kuýy’ o jmí’ lyn xi dsa ‘náá’ tⱥ e re kila’ lɇ ty í’ kie jnáá’ dsa jmíi ki jnáá dsa jmíi e dse ‘nⱥ’ náá’ tá e ‘ná’ dse gíírá’ tá’ e jia’ kuii náá’ ú’ náá’ e jmí lyn e kie’ la’ mii my kö’ a jia’ kuii jmpi lyn ds´´o o re tɇɇ xi bii ÿ’ xi dxí’, xi re kuɇ xi juí’n xi ta jmí’ kie’ lɇ e jö ajia’ <hesitation> a jia’ i xen ñí júu jö e jö la nɇ ‘nɇɇ’ e lyna jná e dse dsáána júu e kie’ e li xen ú’na e li xen my kié’ dsa i dse li xen dso kié’ dsa e nɇ ‘nɇɇ’ kóó. Köö júu e dseli xa kö ‘la ki e dselo a re fáá’ra jö, nɇ ‘nɇɇ’ köö e dse dsáána jná ki u kuru’ xen i li kuíi ú’ xe’n e re dsóo dsi e jmí’ lyn ga la jan ú’ re güadsa dxó u ku la’ o li xen jöö li xen dxáá u kuru’ ñi e re uï’ jöö e uï’ e li xen xiüü kié’ <hesitation> li u kuru’ ñí e jia’ li xen kö’ i kie’ i ‘nⱥ’ li fee’ dsí, ‘nⱥ’ li dxó dsí u kuru e la’ re fáá’ra jö e re dsóo dsira xé’n, enɇ ‘nɇ’ köö lyna jná e la lɇ e ïí e ja ýy my ää í’ la’ i e re iáára dxó u kuro’ e la’ kö’ e dsoó tu dsri ján ga ki a jia’ lɇ la’ e jöba lii e lɇ la ji júu ta jmí lɇ juu e dse li xa kÿy gá e nɇ ‘nɇɇ’ köö dse dsáana jná júu kie’ e xen ú’na la.